Ia, ampiasain̈a zen̈y mosy in̈y beka zen̈y tsy harary zen̈y olo koa fa mirazy. Karà ataony lelahy mirazy sômotro zen̈y, mampafotsy mampalandilandy sômotronany bòka iô tsy mamparary. Ze zen̈y antony ampiasan̈a i mosy in̈y zen̈y. Ten̈a ny ialain̈y zen̈y izy in̈y koa fa mirazy sômotro zen̈y irô lelahy àby àby io.